A vapeo to tavus non sih va'ih von, o keh, o keh, peok avarer sih. Peok tamuan a varer si pama boen. Peak a varer sih toksan no bir peok rer sih a sah? Peok rer siha naban ge o keh mea naban to, vih a varer si boen. Nam gang. Mameh tem naban arih to hang akoan a varer. Va- vapeo a varer sih. Meo mane vapo na'on, rehreh rer sih o sigar hat. Ir to vih a varer sih kipa vapeo a varer sih. Meh vapeo pet, o toa to, ong- o gong rer si pama tem, hikta ma tem ong ong arer otoa to ong rer si ama vapeo bovari to tavus rer sih. <noise> mameh vapeo to tavus rer sih, vapeo po novan geo- geo subak. O novan apa boen mameh tem, nenen. Vapeo rer sih pama boen. Ru'en pet. A ru'en to vapeo non sih. I pet a meh tah to vapeo non si pa boen. A ru'en meo, o keh- o keh kuruh to vapeo oah raka rer sih. Keh o beor aka von. M- eh peok noma manuh ba meh peok noma manuh, meh boek noma manuh, meh pa papan o meh papapan o. Boek va varer si o gu. Veo a rer o gu. I o vapeo to tavus non sih. Von. Ma vapeo abuabuh to tanus rer si von. <hesitation> varu kuru pama tem to no varu er. No varu pama tem o. O mane vapo- mane vapa, hom bru, gang. To vapeo a varer sih. Mane to on a varer ama miusik pir. Va- va babaiton a varer. Vih ava merer, va abuh. Pino bah baiton. Vababaiton pino rer ba ir o kivus. Ta'oev a varer. Vakoarahat. Vakoarahat. Suk arer a hanan abuh. Vih- vih kura akuk a varer. A vakoarahhat, vapopoh. I, pama tem aruh to no varu er. mameh tah,-mameh, mane to vapor a varer ama tah. Ta por pino anon ama pira ge ta'-oav a varer. Ta'oav ma pa meh von. Ta'oav pahan ma. Vapor a varer ama tah to tapor pino non o pira. Hikta nat ano ama sah. A, navuh a varer ama tah. Navuh a varer ama kenken tah ki tapor a varer. Te ava merer ama tatamana ma tah vababaiton pir eh. Vapeo a varer. Vih rer ki vih. Ki vih- ki vih. V akuk rer bi vapeo rer. Ta'oav akuk a varer. Ta'oav ki ta'oav- ta'oav- ta'oav maski a naban to goroh rer ir to ta'oav a varer. Pok rer ama vapeo ama abuabuh rakah. Ahik ta ti to gogoroh vaviah varu non. Va'ih nom to te vaviah nem ma'ih. O ke- h kor to vapeo a varer ge novan meo ma, wanwan tem akuk o ir a mane to, enom e o mane to, vih a vanem sih ke nom pa, ama wanwan mane akuk to vih a varer ra'ih pa tate gang kipa vapeo. Hikta beor vir rarer ra 'ih. To gunah ro en ken va- vapeo boneh. Va'ih o keh akuk e seke baiton o keh, keh to Beok a varer veo a vai rer o gu veo pet a vai rer a naban, nam hek subuav ge a nam vaveves ge a nam orora okeh to veo akuk bo rebuer sih hikta nat ano ma ken ti sah. E keh- to vapeo rer sih meo novan meo toa